Nowruz da fety fankalazà ny taom-baovao a Iran agny. Mandritra io fotoa io koa da manao fandiova be ny a samy an-tragnony aby ny olo. Da misy koa andro nataondreo amin'ny fandoroha afo. Milomano amin'ny afon'ny taom-baovao gn'olo.